Spainin sagale ishin birria sagale birri nyathi gaspachu yedheni toko gaspachu supu garr orua sutthi midhaseni dhuran dhugeni dhub oruu dheken paelar patates bravaa postina panolar churozi iyo krokhotas churozi eee inamaa uniathi akhan dhathaa inamaa horri tisuuu iskun tortile suun viazi iyo kithunguu homelet midhasen